لا في دي بوصل متاخر دايما لاني باخد وقت اطول شوية في التجهيز وباخد وقت في اللبس واني أنا اجهز لأن أنا اروح مكان معين وكده وكمان مبقدرش <hesitation> اعمل تقدير مناسب للوقت يعني اللي انا هستهلكه ف بكسل بصراحة ابدا قبلها ب فترة كبيرة